Ìch nemm ìmmer e (...) mìt.

ìsch bìn ìm konzert vòn de (buchkt deifele) vòn (iffürt) gewann

Ìn de Litt ìhri Gedànke lase, weil ìch wùnderfìtzi bìn.

ja denne Sommer esch ùns ebs gànz verruckts pàssiert ìn de Ferie mr hàn welle mìt'em Schìff ùff Schòtlànd fàhre àwer euh wiem'r mìt'em Auto bìs àns Schìff hàn welle fàhre esch à déviation ùff de Schtross gewann no hàm'r s'Schìff nìt glich g'fùnde ùn sìnm'r gànz gànz àm And euh ànkomme sie hàn ùns gràd nòr ùff s'Schìff gelàde ùn kümm sìnm'r ùff'm Schìff gewann esch Deer zu gànge mr hette s'Schìff fàst verhàppelt

isch sehe de parkplàtz vòm gebei wie isch drenne schàff ùn dànn esch d'stràss ùn ìwer de stràss sìn hiisser ùn baim

ver mìsch fàngt a gewähnlicher Daa ìmmer mìt'm a guete zìmlich storige Kaffee àn schonscht kànn's einfàch nìt gehn

Ja ! Ìch bìn mìt'eme Hüffe Vìeh ùm mìch erùm ùffgewàchse, minner Pappe ìsch namlich Zìechter gewann, er ìsch ìme Hàsebockverein gewann, ùn het hàlt e hüffe so Lùmpevieh gezìcht. Dìs het minni Mamme àls gsajt, waje se wennjer begeischtert gewann ìsch demìt. Àlso het'r e Hüffe Hìener vùn àlle Sorte Ganz, Ante, euh... Hààs ùn au Schìff, e hüffe Schìff het'r ghet. Euh... ùn, wie ìch klein gewann bìn het'r aa noch e Geis ghet ùn e Ross, àwer àn salle kànn ìch mìch wenjer errìnnere, ùn mr hàn aa ìmmer e Hùnd ghet ùn ìmmer Kàtze ùn vùn denne hàw-ich hitt noch.

Àlso minner liebschtkas ìsch de Bibbeleskas, àm liebschte mìt euh... gebrattelte Grùmbeere.